جونغ موزيكال لي نبغيه عندي لافارييتي فرونساز جونغ تحسها تحكي ليزيسطوار ومام نفهم شاك بارول فيها دونك سي مون جونغ لي نبغيه لو بلوس